<hesitation> Raha gne lokon'ny maso koa zashy izy io sy de maro loatra io fa somary visivisy, izy zagny manodidididy gne folo eo izy, sy de mihoatry gne folo loatry eo avao e lokon'ny maso.